Rô bòka Srilanky ndray zen̈y, <hesitation> tia mampiasa episy zen̈y rô. De aviô kà rô <hesitation> alohan'ny vary zen̈y rô manano lantihy ndreky <hesitation> hazan-dranomasina jiàby reny karazan̈a haza hazan-dranomasina. De tia manano an'ilay raìsy <hesitation> raìsy andy kirÿ zany oe manano vary miaraka amin'ny kirÿ àby rô reny. De manano krepo vary kà rô oe.